Efa efatra zay ny tanàna nipetrahako, de tamin'ny tanàna nipetrahako voalohany zao a de nadritran'ny roa taona zaho nipetraka takao de niala, de tamin'ny tanàna nipetrahako faharoy ndraika zaho de taona raika de efa nafindran'olona, de tanàna nipetrahako faha- <hesitation> telo ndraika zao dimy taona igny lavalava be za takao, de faha- <hesitation> fahaefatra farany ndraika zaho enina taona jusk'am'zao.